कहलाग चिरलिया असा रवः कि है दूसराना की आवाज सुनिन तिंद्रधालो काउनेन करने मन जाए। असा चिरलिया रेड जातन छे। जोसो कि मेना, तूता धेर जातन छे। मेना और तूता काई करें। मानशान बोली नी निकालन, गाडी ने आवाज निकालनो, ने कहलाग दूसरा जानवर न आवाज निकालनो। इनो चिरलिया न नकल करनन ताकत अन संच्छे। हिंद्रि जातन नकल करने कारण यी मौन मोईलेई।